M'enyi gye dɛ mebɛtsena egua do, anaa mepɛ paa dɛ metsena egua do osiandɛ sɛ meka dɛ metsena famu a, annhwɛ a na abowa bi akaw me. Me so mikyir dɛ abowa bi bɛkaw me. Osiandɛ sɛ abowa bi kaw me a, ͻyɛ a mitsitsi anaa mekyerɛkyerɛw a ͻyɛ me yaw. Afei so ͻma mo honam enyi no soasoa ntsi a ͻyɛ a memmpɛ dɛ abowa bi bɛkaw me. Ntsi metaa tsena egua do wͻ beebiara a mͻkͻ biara, memmfa mo tun nnsi famu.